Andeha vity zen̈y zah koa lavitry zen̈y tan̈y ombako io, voalalohan̈y tsy maintsy an̈aty saky nakà telefony, avô ran̈o zen̈y fôtony tsy hain-ten̈a na raha amy lalan̈a jiàby in̈y. Tsy maintsy mitondra satroko an-ten̈a ndraiky bakà mafan̈a ny andra karà in̈y mila pare raha jiàby.